Dungan Mexicoah ishin <hesitation> American wot jirania .dub Mexico tun ishin <hesitation> sagale ishin nyaatinnen sagale orru akan nyaati, ishin dungan tun orru orrete, sagale tan akan nyaati. Dub ammminen dini ishian dini kristoati, dib ete kristo abuddi .Mexico tunnen aminnen dib ette horrinnen hiorretii duran gaf enzi ishia horrinen hioretti. amminen tabn ishin duran inama ishian lilla fedinnen, bolli akan daati, bolli mila bolli kan akan daati dib ete.